Nyya rona kishi kwo ona ki igwu kpo oho to obobo ko owoho oma, na agbi ikyini tanu ze kwo osa tanu ze ni, nyya gege ya ro ha-ri da hin domin adamo oshu. oya yun losho ko yoza okuma yun ya ya infact ngyolo ro out hin ya sha ishi nyee. Owo ona ni nma kamo owo neneshi da hin oya yumo ojije loni oma.